Sidh samadhi Ki prapti karna ek aadarsh aur bahut gehre vichar ka vishay hai. Brajbhasha main samjh hetu sidh samadhi ka matlab hota hai ek aisa samaj jahan har vyakti ko santusht aur samradh ho aur sabhi ki bhalai ki soch ho. Isme samaj mein kisi prakar ki samanta hinsa ya upanyas na hoye. Yha sambhav hai ya nahin aadarsh samaj ka vichar sidh samaj ka vichar bahut sundar v lekin ise puri tarah se prapt karna nishfal ho sakto hai kyunki samaj main bhibhinn prakar ki samasya vyaktitva aur sochi hote hai jinke karan har kisi ki avashyaktaye aur drishtikon alag hote hain. Nyay samanta aur bhaichare ka mahatva sidh samaj ki aur badhne ke liye sabse pehle to nyay aur samanyata ki avashyakta hot hai. Jab tak samaj main har vyakti ko saman avsar nahin milego.